Iyo iñu ne've jen iyo yuku, ita na'nu, iyo yuku nɨkɨn, xini ko... xin... jiko xini.

Kue'i kuvi da nuu ñuu sa va vi kue'i kajin.

Suu a ña'a ni vi jie'e nuu kanta a da jie'e a xiko yuku maa da a tii vu ta'a na jie'e nuu kanta a da a xiko daa yuku ve ntu kuvi kivɨ daja nuu maa kivɨ daa tyi, suu, jiaa ne ta'an daa sa jie'e, da yuku, maa yutyi, da kuaa va'a ni'i daa xu'un, jia'ni da ñivɨ ntu yusikɨ.

Nute ji'i dani vi nute vixin axin nute limu, as... a suu... a maa va'a daa vi nute limu.

Tiñu viji ka kutu'va o vi a tɨɨn xinikɨ. Ta'vi iin ñu'un tyi xino'o yo nee ntu tiñu tun ti.

Ka'an ni tu'un ñuu savi jin ve'i ni jin da ta'an ni, nee jini e ni a ni kuaa dani tu'un ñuu savi.

u... a maa xinañu'u vi tyi tyityi'yo ñe'e o uh ve de tun tyi'yo ñe'e o jen... ɨjɨn... nee niko jen nakoo o na'a o da vi a sa'a o xita jia'an nuu kata vi ñe'e. Yukuan kene kuli ji je sa sa'a o xita.

Eh... Ne'ya ni iin a nani pelikula Roma jin iin a nani cor... cortometraje Nute Kuijin.

Eh... sava ntu jia'a dani da vijin jen, jiaa sa ni sama yata ni. xita a dani sita a dani. Ñiji tee nkuaa je suu niko dani, kixi dani jiaa sa ni kue'e. Su yata ni sava ntu kujii a ni.

Jɨn... Ka'vi dani tutu ntee iin ta'nu Narciso, Teresa jin, este, Feli Faustino.

Kue'i kijin viji je suu, este... tyi'i dani yuku tuyujii jin tunkatɨɨ, ti'in nute xeen jen yɨ'ɨ a vijin maa jan, sava yɨ'ɨ nɨɨ nuvi nɨɨ yakuaa sa va xinikoo kijin.

Suu sa maa nkivɨ ni ve'i sikua'a jen ma maa xititan ni jen suu nkatyi ni nuu dajan ntia'an nkanta kuiya kɨ'ɨn ni nkatyi ni dajan a kuvi ni kɨ'ɨn ni ve'i sikua'a jen so yu'vi ni tyi ntu jini ni tee xine'en jen suu kuee kuee jen nkaan ni da ta'a n kuatyi ni sa jen nkusɨɨ ini tyi nke'en daja iin ñunu jiaa nita sukun ni nkusɨɨ ini ni jen ña'an ni ve'i sikua'a e su va'a tyi ntu na'yu tan ni tyi sɨɨ nkuvi ini ni nee ni ve'i sikua'a.

Da kusɨɨ ini ni vi da yaa sikatyi'i xini jie'e iyo nuu ñuu, a kuvi nuu nee dani, Yuku itɨ. nasia'a daja majan nuu da kaa nusu iyo nuu ñuu ya'a.

Sa sa'a daa da xita nivɨ, da yuve va yaji daa ka nuu iyo dani nuu ya'a. Sa... sa ni iyo jen da yukuan va ni'i inka ni ka yaji a ni, nuu... Ñuu savi ya'a.

Ña'an ni daa xine'ñu kene nuu da kaa nityi maa iyo nani a sɨɨ kene nuu jen ña'an ni da yajini da a sɨɨ yukuan nuu kaa da kanityi to'o maa.

Iyo da tiuun arado, tiuun... tiuun yukun, tiuun kurusi. Da yukun a va iyo nuu iyo dani da ñuu Ñuu Savi ya'a.

Suu, a sa'a da nu'u ñivɨ sɨ'ɨ vi da tiñu niko. Jianke'en dani da yutun, ni'i dani nuu ñu'un. Da sa'a dani a yaji da ñivɨ yɨɨ, da yukuan vi tiñu sa'a da ña'an nuu ku'u ya'a. Iyo da ña'an na jen a nkajie'e satiñu da kuaa da tee, a taji daja, da yukuan vi da tiñu sa'a da nuu ku'u ya'a.

Da iyo nuu ñuu nee dani ya'a vii tuni iyo tyi iyo da tutin da tii jen ntu iyo ñivɨ niva'a maa yukuan va ta'an ka ini ni tyi nvi iyo nuu nee ni ya'a jen ɨjɨn... Kue'e tuni a iyo maa tyi iyo da nute da ntyinu nute je yukuan va vii tuni iyo.

Natyinei da a sa'a daja nana tyi... iyo tan tee da tiñu daja nakete daja su ko'o. da ñuu o ñaji daa axin nastaa daa jen yukuan vi a tyinei daa xi de kua'an nuu kuu ki iin numi taka jen nikɨ daa jen kua'an daja jen da ñivɨ ña'nu jen iyo sɨɨ kua'an tuku daa jin da ñivɨ ña'nu yukuan vi nuu tyinei da kuatyi.

Ntu vi jini ni tyi ntuvi... kumi ni kaa so, vi tuni ve da yu ji maa tan kutu'va o maa ja. Sukuan ni vi, a kaa maa ni so, ah, tyine... ka'an ni a, ɨjɨn... a nku yu'vi o jen tun da kaa ma sava ntu nani kuno'o.

Suu a sikɨ dani ka nuu ku'u ya'a vi da a sa'a a yaji jen sa luli dani jen suu na iin na'a yuku vi ji jen sa'a dani majan xita jen yukuan jen niko dani katyi dani sa luli dani jen inka ka a sikɨ o nuu ku'u ya'a vi kua'an ki nu jinu nu jin ta'an nu, nikɨn ki nu ta'an nu jen axin kua'an ki nu nuku nu yutun jin da ñivɨ ña'nu nu jen kua'an nu da tyiji yuku yukuan jen jinu jinu nu kua'an nu, inka ka a sikɨ vi da yujin tiluu jiañɨ axin...

Suu a sa'a dani va kumi dani nuu yaji dani kuaa katyi ki ni jen nuu ku'u ya'a jen... ɨjɨn, iyo sava jen tuni ii nuu kaji va o soma, ɨjɨn, a va'a a ka vi da yu've maa da, ɨjɨn na iin titɨ vixin vi kene da inka ñuu ka nyatin nuu nee dani jen yukuan jen, ɨjɨn, yaji dani daja nai in titi... titɨ vixin ni iyo nuu da ñuu xiin nuu jia'nu a ni ya'a jen sava jɨn, ntu ke'en vi a ni a sa'a to'o stila.

Nanee daja, yata dani ña'nu a kuatyi vi jen ɨjɨn... tɨɨn daja yata da kuatyi maa jen xita daja ñɨɨ va jen ne kasun jen yukuan jen kuni katyi a niyo yukuan jen natɨɨn da a yaji. Tyi kue'i yukuan jen a tɨɨn maa jen sa'a a ntuvi soko ini o.

Suu yaji daa da iin titɨ vixin, eh... jen skito maa, jen... jɨn... soma yaji daa ta maa yɨkɨn da jen yukuan va yaji daa. Soma a de maa yɨkɨn vi'i jen daa. Suu xeen maa jen na ñuu va kajie'e titi i jen sava jia'nu. Jen de a kuajia'nu va nsaa mii jen tɨɨn ma a lei su xita vi a maa ña'nu, jen jɨn... da yukuan va ɨjɨn... yaji da, ɨjɨn, da kuatyi, da yɨkɨn.

Suu a vi vi da tana... tasa'a a xina kuaan ta'vi ji da kuiya jiaa ma tyiso kaji xino'o iin kuiya jen kaji o inka jen sava yoo tutu ka da ta'an ve'i kuni katyi jen. Da yukuan va vii tyi kunta'a nu jin da ta'nu kini ki ro axin su kuatyi ni ni ki ro maa jini nu a iyo va'a a iyo kuaa va'a. Maa ña'nu kuni ni a maa ni jen kusɨɨ ini o sukuan.

Suu, vii tuni vi iin ta ka tiñu nuu ku'u. Da ñuu savi ya'a tyi, Nuu ntaka vaji ni o sa'a o a kuku o ña'an, axin tee je. Vitan tyi sɨɨn ka iyo tyi, iyo da... tee je, sa'a da tiuun, ti.ñu sɨ'ɨ Jen iyo da ña'a jen a kajie'e sa'a da tiñu yɨɨ. Soma, kuvi ñaa ni kutu'va ni vi, da tiñu, jiaa nu. Da tata, kafe saa va, na ti'vɨ da jie'e sava iyo noo sukuan va kuvi ni kutu'va di tyee ndo nijian ni so. Jen yukuan va kuvi ni kutu'va ni a nuu ku'u ya'a.

Suu a nuu tiñu sa'a ki ni ma kuiya vitan tyi kuvi ni kutu'va ni kuaa sa'a ni da tutu axin kuatee ki ni sa va, va'a ka'an tutu ni, tun a sukuan jen da yukuan va xine'e yo tyi ntu vi ntaka o koo va jini da tiñu yukuan.

Suu a viji sa'a nuu ni vi kuaa sa'a o da yɨkɨn. Ah... kuaa jiaxi da maa, kuaa tyu'un da jin axin nika kuni o naja ya'a va jiso. N... naja nuni, naja tyiyo nuni. Viji vi tyi nee ntu... sa va'a ro axin ntu'u... ɨjɨn... ñani ninu jen iyo sava jen kumani nuu a tɨɨn nu axin iyo sava jen... ɨjɨn, kinoo soma kuvi ka kinoo suu ka jia'a a tɨɨn yukuan vi a viji nuu ni.

Su tan ña'an satiñu kue'e ka ni jin, viji vi tyi ntu, ntu nuvi a kunee ki nu tyi nuu to'o jin nuu ñuu nu tyi ntyinu to'o jen iyo ka ñivɨ niva'a jen nuu ñuu o tyi kuaa katyi ki ni jen vi ka yoo tyi na iyo ñivɨ niva'a jen inkaa viji vi ta kene nuu satiñu kueka nu jen, ɨjɨn... ntuvi ta'an nu axin jika nuu ñuu nu vi jen axin ya'vi a ke'en ki nu yukuan vi a sa'a viji tan jika vi. Jen ta yatin vi tyi iyo axin nee ki tan jen sɨɨ da vi tyi... tyinei ta'in kinu jen kene nu ityi nu.

Suu vi tan iyo, viko nuu nee dani tyi iyo tan vi kuatee tyitu ju axin vi tyi nanta ki da tan o axin nkua'an da tee ne tiñu jen sa'a daja a yaji jen, jia'a kotiñu ta'an kuva'a a ini jen yukuan je tyinei ta'an ku nee katyi yukuan je tuvi a tyinei da ñuu vi o ni katyi. Axin suni vi tuni tan, ɨjɨn,tan yuu ki iin tiñu sa'a tee ne tiñu. Jen kanta ñivɨ tyiknei. Jen yukuan va vii tuni axin na tyinei daja. Da ñivɨ nee tiñu nuu ve'i tiñu ñuu jen, a kuvi ntaka ñuu vi jen vii tuni tyi tyinei da jin na'a axin jin iin xu'un.

Suu, a ke'en vi da nika, kene nuu maa da ñuu, katyi jinu jia'nu ni. Suni kanta daa a xiko iin xita vixin. Kiji daa jin jen kuya'vi ji. Ah... suni iyo da... ɨjɨn... da titɨ vixin nkiji da ñuu axin da a xiko to'o stila, suni kiji daa... nnn, kuñu da yukuan va, ke'en sava tan kiji daa nuu ya'vi iyo nuu ñuu ni.

Suu kua kumi daja a yaji daja tyi ntu ke'en da sikɨ daja a yaji. Yukuan va vii sa daja tyi jini daja a nkuvi sikɨ o a yaji tyi a ta'an tuni a yaji katyi daja, suni inka vi da tiñu sa'a daja da tiempu da kivɨ taji daja axin... da... iin inka ka tiñu viji sa'a daja majan nu ku'u jen su vii tuni viji tyi ntu ntaka ka da kuatyi jini sa'a da tiñu yukuan jen, su vii tun a natɨɨn o majan suni inka ka vi a... katyi tun da ñivɨ ña'nu a ka'vi kivɨ tan nɨ'ɨ kuiya jen tan kajie'e kuiya. Jen yukuan jen ntu jini nɨ'ɨ dani nasa, iyo... yujin, nasa va... ka'vi daja majan jen yukuan va, vii tuni natɨɨn on tun a sukuan tyi de... naa no'o da ña'an... da ñivɨ ña'nu yukuan jen, ni nkuka'nu ka ini on kuaiyo, axin, ɨjɨn... kuaiyo a kuvi ki o kutu'va o ne vitan ñu'un.

Na'a ni ta luli ni jen iyo iin kolo jen ta luli ni tyi niku nu jen... jinu ni jin nee yu'u ityi jiani ni ntu tya'a ñu'un ni kaa ni nuu jen xeen tuni jen iin teku nuuu yata lii jen yu'vi kuatee ni maa jen ityi ka, jɨn, kunaa kolo tyi nkivɨ jen ntu nini jen nkivɨ ni ini ve'i je nansa'a ja kolo nu.

Iyo tyi a sa'a daa... este, da tee vi da tiñu nuu ku'u. Jitu daa, taji daa, skayu da jiin daa iyo da tee jen vitan jen iyo da ka tɨɨn daa jen. ɨjɨn... iyo da sikaka, iyo da kene da yutun, jen tava da, da yutun na. Iyo daa, este... n... sa'a daa na inka ka tiñu, iyo nuu ku'u jiaa nuu maa ni ya'a.

Suu a sa'a viji vitan da... ɨjɨn, kajie'e ka'vi yukuan vi a sa'a viji axin da... ta kajie'e... ɨjɨn, xine'e da ñivɨ sukua'a, da inka ka tu'un, tu iyo nuu nee o yatyi, ɨjɨn... inka ka tu'un viji vi a kutu'va o maa so, da yukuan va sa viji ka nuu... ah... nuu ni. Kunini a maa ni.

Su sa'a viji sa ntu jini o kuaa tee o majan tyi iyo sa, ah, sɨɨn sɨɨn kuaa tee o majan tyi sɨɨn vi a ka'an ki o majan. Jen sɨɨn vi kuaa tee o majan axin iyo ki a yoso xini iin tu'un ki yukuan jen xa iin yukuan ni jen sama ki kuaa, kuni katyi ji jen yukuan vi a viji tyi iyo sava ntu ntaka o va jini tee da kuaa ka'an o Tu'un Ñuu Savi

Suu a iyo vi tajia tyi iyo sa va jen iyo tee kani da ñuu ya'a tyi iyo sa xeen kuatee kuun da savi yukuan axin inka a iyo vi da ñɨñɨ ka... ñɨñɨ ka'an daja majan. Jen, da yukuan tyi iyo sava jen jia'ni jin da tii tyi kani ki ji xini ti jen kuvi kuvi ti. Jen suni jen sa'a ja vijin kuatee sa kuun jun jen yukuan vi nuu iyo nti'in sa'a ja suni... suni a iyo ka sa'a vi da tatyisavi yukuan tyi yu'vi o koyo da yutun. Axin yu'vi o, este, naa kuno'o da tiñu sa'a o de a ntaji o axin de a nee itu suni, ntu kene ka tiñu sa'a o sa'a savi yukuan.

Suu ah... kue'i iyo ka nuu ñuu ni vi kajin tyi vijin tuni ñuu ni jen... axin da ta kuun savi sukuan jen... kuviji kuatee axin tan jinu yuva jen kuvijin kuatee. N... Saa iin ñuu vijin vi nuu nee ni ya'a jen sava kuvi a kuvi kue'i kajin.

Suu tyinei ni jiaa tyi, iyo tan tu kuka'nu ka ki ini o kuaa, xine'e ñivɨ sukua'a. Jen da kaa yukuan jen katyi a daji nɨ'ɨ nɨ katyi nɨ'ɨ nɨ a ntu kuka'nu ini o.Nee nuu koo maa ni jen ya'a maa katyi i na ntu kuka'nu ini o axin de iyo ki a numi ki'i iin yuji numi jen ntu iyo kuaa ka'an ki nu. ɨjɨn... nama nuu jin ñivɨ jen va tyi tee nuu noo jen, a... ni tu'un na iin yujii na nuku nu maa.

Suu, vii tuni va, katie'e o da yaa. ɨjɨn, Katie'e da ta'nu. Axin, natu'un kuvi a nkatie'e daja da yaa. Sikatyi'i xini jie'e maa tyi ntu ntaka va jini ka katie'e da yaa yukuan jen vii tuni vi. Kuni ni a maa ni.

Suu kuaa ka vi tyi iyo sava kene daa jie'e, ɨjɨn... xu'un axin je'e a tiñu yaji tyi iyo sava ntu ki ta'an. Xu'un jen kene kueka da jiaa satiñu daa jen, ityi kueka vi tyi nee da jin ntu jini o a nuu kua'an tan jee ni inka yaji da, axin sa jen, s... vii iin ka no'o daa. Jen jitu ka ni daa ta'an d tinoo tuku... sa ñuu... nuu iyo maa o ya'a. Yukua va kue'e ka tyi axin iyo sava jen.. natyu'un da xu'un nu da ta'an yukuan jen ke'en da jiaa xeen da ka yukuan va kue'e katyi. Inka no'o ni vi ni satiñu jen, ɨjɨn, iyo ka sikɨ daa xu'un sukuan.

Suu teku daa tyi kumi ñivɨ kuaa sa'a ja kuaa da nute maa jen ntu'u tyu'un daja yaka. Jen sava iyo... ntuvi kute'en nute maa. Jen inka ka vi... nkaa... jɨn... ñivɨ jen, tyiji o da jen... kee daa... situ, situ jin da nuu ñu'un. Soma kue'e ka vi a kumi a iyo nuu ñu'un. Sa'a na ka nute tyi kuaa ñu'un ni jen ntuvi iyo kue'e nute jen sa kumi a ni ka maa tyi ntu'u kee dani sika ni maa sava nn... ntu no'o ntu kua'an ni ityi nuu ka.

Suu a ñuu ni tyi ntu iyo ve'i kuatyi maa tyi'i ya'a. Kuni va kanta iyo da yujii kuatyi ka. Suu. Da a sa'a kuatyi vi da. Tee jini da yukuan nivi a. Kutixii sava jita'a. Tanyɨ da yukuan ni vi da. Kuatyi iyo nu ñuu ni nenta ñu'un.

Suu, kuaa sa'a daa ito a ntañu'un vi, ah.... jianke'e daa na'a tutin, jen ita tyi'i daja da ita kuaan, tyi'i daja ita kuaan majan vi a majan nasɨɨ katyi daja ah.... ta'nu va na'nu jen tyiso daja da a vixin, a yaji jin da nute ji'i, da yukuan va tyiso daja nuu da ito maa jen, mm... suni tyiso daja ita kutu, itu kutu. Da yukuan tɨɨ da saa va nanta anima a katyi daja da yukuan vi a nasɨɨ. Suni tee daja da este, da tunkukama jen, vi kinoo tyi tiyu xini jen, sukuan tyi sa'a daja da a yaji nasava, nanta da niyɨ, jen suni, iyo kivɨ nanta, kivɨ xina'ñu nanta da niyɨ kuatyi. Kivɨ uvi nanta da niyɨ ña'nu. jen sukuan vi da tu'un nataji da ta'nu nuu da nu'u ñivɨ sutyi, jen sava kumi a ni nuu ka ito maa, sava a katyi daa va nanta daja niyɨ maa ve'i o jen yaji daja a tyiso nuu ito majan.

Suu... sɨɨn tuni vi tyi nu ku'u ya'a jen vii ka yo tyi... ɨjɨn... ntu tyunaa ki nu nee nu, sa na tyunaa nu yaku nute. Nu ñu'un nu soma... nee maa kinu ve'i nu jen maa nu jini na sa'a nu na kuvi a ntu sa'a nuu. Jen tyi ñuu to'o maa tyi iyo ka vi tyi iyo ka tee kuina, iyo ka, ɨjɨn, yu'vi nuu kaa kua'a nu tyi yu'vi na kunoo kinoo axin kaxi ki'in kaa nu tyi kue'e tuni kaa daa, jika da tyi ñuu to'o maa. Suni... iyo yoo tyi... ya ntu jini kinoo nu kɨ'ɨn nu jen kumi, kɨ'ɨ naa nu yukuan da iyo yoo tyi nute o. Jen, iyo tuni ka ñivɨ maa. Jen nuu nee o ya'a tyi ñivɨ jin ki nu ini vi axin jini ki nu nenu nee ki ji sɨɨn kuatee a vi.

A suu ah... kuvi ni, kuvi ni vi iin kaa kumi tiluu sava sikaka ni jen ntu no'o ni ka kua'an ni axin su kua'an ki ni jin, jen suu iyo ki savi jen nkuu no'o ki ni nanta ni yu'u ve'i ni detun a sukuan.

Suu ñuu ni vi viijin tyi yatu nini va ni va ni da ni'i. Jen de kuaa a jini jen nuu vijin axin de a ne'e vijin nuu vijin tyiyo sava ta kuun yu'va jen vijin tuni kaxii ntu kunei ni o a vijin axin ta kuun savi jen suni vijin tuni iyo sukun ñu'un ni jen saa va vijin tuni. Ntu tyia nankani va'a vijin nuu ni.

Ntuvi jini ni tyi, ntuvi iyo najiee va ntu jini ni tyi ntuvi iyo da yuvi ka'nu ya'a. Axin ntuvi ki'in nuu kɨ'ɨn sute vi tyi na, na iyo kue'e nute maa jen sava ntoo nkutu'va ni sute ni so vi tuni va sute o so, ɨjɨn, kuvi ka kutu'va ni sute ni, so kua'an vi a sa nee ve. Kuvi maa ni kutu'va ni sute ni.

Suu nakani ñivɨ ña'nu a ñuu ni ya'a jen... iyo, niyo a kuvi... da... tii ka'an daja kolo yuva. Sa va nkinoo sivɨ ñuu ni sukuan katyi daja jen inka tu'un nakani vi da nkanta'an a ñuu ni jin ñuu ka xiin yaa a kuvi da... ɨjɨn... Ocotepec da Nunuma. Da yukuan jen nkanta'an daja jie'e nu've kaa nuu ñuu ni ya'a. Jen su nkunei tan ñuu ni nama jan sava ñu'un jen su sava ntu nkuvi ka soma nkinoo daja jin ɨjɨ... nuu nkunei daja katyi o.

Suu a... tyi ku'u ya'a tyi, ntuvi ni yu'vi a vi xiin na iyo da ve'i sukun koyo, yɨ... axin maa... inka tuno'o kuno'o a ni soo ah... sa da niva'a kene a ni nu ke'ya ni. Jen yukuan jen nee tan ni nejia'a ta'an o sava, ɨjɨn... ni ña'ni a yoo va'a ni soma kumi a ni detun iñɨ, da, ɨjɨn, no'o ni taka ñuu u maa axin nuu iñɨ iin yutun. Sava kumi dani maa dani.

Suu a koo kue'e je ka da kaa sikaka jin da ñivɨ sikaka na sa va. Iyo kuaa jiko yaxi de iin yuu jinu miki vi jen iyo kaa kɨ'ɨn ki o nuu kana dayo yukuan vi a, ɨjɨn, iyo viji so ntyukua va... ɨjɨn... ntu kue'e nuu nee ni jen yukuan vi nu no'o tan kuvi o kene o jen na iyo kue'e kaa.

Suu najiavi jinu nee ni ya jen ta'an ini ni kuaan ni da sa'ma kokun sava ntu vijin ni a ni a kuijin dani jen yukuan vi sa'ama ñuu a ni ka nuu nee a ni. Jiasɨɨ va dani yata ni sava ntu kuii jin a ni.

Suu, ta'nu vi da ña'an nu jia'nu a ni ya jen a sa'a daa ñivɨ ña'nu. Nee da tii tiin o tyiji o... ixi ji va... ɨjɨn, sa'a daa ñɨ'ɨn yukuan tuvi daa de nee tuku tyji daa ña'an. Nee ñe'ne to'o daa jen de denee ne tikuma sa tyi da ñɨ'ɨ daa. Jen de nuu kuii daja sukuan ni jen ɨjɨn... Suu nku kivɨ da ñɨ'ɨ sava ntu kuvi daja katyi ñivɨ ña'nu jen sukuan vi kua kumi daa jen inka va tetɨɨn daa. Ntu tɨɨn dani nute, ña'an nakete da sa'ma daa ni a nastaa daa tyi, eh... nasa'a ja kue'i de kua'an da kivɨ katyi ñivɨ ña'nu.

Suu, a vi, teku ta'an ini ni a vii nuu ni vi teku li'i yukuan va ta'an kuatee ini ni, axin suni ta'an tee ini ni teku kue'e da yukuan vi da teku ta'an ini ni.

Suu, a nute sa'a da ji'i vi, ajɨn... nute kuijin. Tava daa maa, ɨjɨn... yavi tava kaan daa jen... kene daa jen sa kene nute kuijin maa, jen va ka tan kue'e ka kivɨ iyo xixeen ka katyi daa.

Da yuku jia'nu xiin ve'i ni vi iin tutin. iyo tuni tutin nuu nee ni jen suni iyo da yavi yuku. Da tunta'vi kuete, da maa tunta'vi. Da... inka ka... ita, nee xiin ve'i a natee maa dani.

Suu, a da ta'an ka'an jin ni tu'un savi vi suu, ta'nu ni, da... ɨjɨn, tata ni, nana ni, da ku'va ni, da ku'vi ni. suni da xixi dityi ka'an daa tu'un Ñuu Savi. Jen nuu ñuu ni ya'a jen tu'un Ñuu Savi va ka'an dani ka. Tyu ntuni ka'an dani tu'un stila axin tu'un ka'an to'o.

Suu da kitɨ xeen iyo nuu ñuu ni vi da kitɨ ka'an da koo, iyo koo kivɨ, yukuan vi a xeen. Iyo nuu ñuu ni jen tyi, kuni ka'ni yoo de ntu vi iyo axin te yu'u yo jen jia'ni yo.

Ta'an ini ni, ka'an ni tyi vii tuni va ka'an o. Tu'un Ñuu Savi ya'a tyi, iyo ta'an, iyo a nkuvi ka'an o nuu to'o jen yukuan ni, ka'an o jen kuka'nu ini maa o na kuvi a katyi o nuu ta'an o.

Suu a tee da nuu ñuu ni vi da... ɨjɨn... ita soma vitan jen ntu tee daa ka maa nuu ñuu tyi a tee daa da vii, eh, ini ve'i ñu'un yukuan tee daa da ita maa ja. Jen a ntee daa da vii da a ke'en daa nuu to'o a sa'a to'o vii, a ka'an daa adornos ka'an to'o maa jen vii iyo tyi... ɨɨ, tee daa maa jen yukuan kunee katyi a iyo viko nuu ñuu dani. Nee yukuan ni daa sa'a daa nuu nuu a ni.

Suu a sa'a dani vi... naku'un dani da sa'ma kokun yukuan axin da nijian vixin yukuan. Sa va ntu jini vi'i iin dani a vijin. Jen... Jiasɨ dani kue'e soo yata dani sa va ntu jini dani a vijin yakuaa vi'i ka sa kuun da yu'va yukuan tyi. Nakasɨ va'a dani yata dani axin natyu'un dani iin koko xini dani sa va ntu jini dani a vijin yukuan.

Suu da tiñu sa'a da ñivɨ sutyi ñuu ni vi a jia'an daa satiñu daa da nuu iyo titɨ ka'an o kafe je nati'vɨ da je'e da yukuan axin iyo da jitu, axin iyo da jia'an nakuiso yutun da yukuan vi tiñu sa'a daa. Je da ña'an sutyi, sa'a axin tyinei da nana daa sa'a daa ti ve ita. Ntuvi nana da jen yukuan vi tiñu sa'a daa, ña'a sutyi axin iyo daa niko tatu da jen sa'a da xita.

Ka'an ni tu'un ñuu savi nuu satiñu ni tyi ntaka da ñivɨ kunta'an ini nuu satiñu ni vi daa ka'an tu'un ñuu savi jen yu tu'un yukuan vi a ka'an dani ka vi tiñu ñuu ve'i tiñu yu a ni jen iyo da na'nu axin da ta'nu kanta ke ntu nɨ'ɨ da va ka'an tu'un to'o jen ka'an dani tu'un ñuu savi jin da sava kuka'nu ini daa na katyi a ni axin na katyi to'o maa ni jen nakatyi a ni da ñivɨ ña'nu.

Suu a satiñu... kuaiyo a ñuu vi da tiñu sa'a. Ve'i tiñu. Tyi iyo tiñu ve'i vii jen jika ta'vi nuu da ñivɨ a tyinei da jin na'a daja. Jen iyo ñivɨ va'a ntu tyu'un neji na'a soma tyinei jin xu'un. Jen yukuan va kuni katyi a ntu tyinei nuu tɨɨn soma tyinei jin xu'un axin a jiantiñu kee o nuu satiñu yukuan jen suni... ɨjɨn... yukuan vi a vi tyi taka jen tyinei iyo nuu ini ñuu kuni katyi a sa'a daja sukuan.

Suu a sa'a da ñivɨ ña'nu axin da nana, da tata jin se'ya daja vi a katyi daja a nkuvi sa'a daja a ntu va'a sa'a daja jen ntu iyo... a kuxeen daja tyi iyo katyi daja ntu iña kua'an nuu jen nani sa'a nu jen suu nee maa da se'ya kuatyi jen tɨɨn kuenta daja a ntu nejika. Sa'a daja ka tiñu ji'i axin na iin ka ɨjɨn... a ntu va'a viji jen tɨɨn kuenta da naa tyi ka'an ñivɨ ña'nu jin daja.

Suu a vi sa'a o jin ta'an ve'i yo vii, da tiñu nuu ku'u. Axin... de iin ta'an ki o vi ji kua'an ki sa'a tiñu nuu ku'u jen yoo kinoo ki ve'i jen su. Tyinei on majan ve'i su kuatyi. Da ko'o yukuan nakete o axin... na inka tiñu kuatyi su vatyi ñe'e a ntaan ki o nanta da ta'an o tyi jiavi daja a jia'an satiñu daja jen sukuan vi kuaa satiñu nuu kuni katyi a kuvi da ta'an ve'i jen ni'i ni inka ntuvi xino'o a sa'a o sukuan.

Suu nu kuvi ni kɨ'ɨn ni axin nuu uvi ni ku kuni ni vi ñuu ka'an daa to'on stila Estados Unidos yukuan vi. Kuvi ni kuni ni nuu nee kuvi ni tyi iyo jika jen an kunaa tuni a ntoo. Kini ni maa e yukuan. Kuvi ni kakuni ni nu nee.

Suu da ñivɨ ntu jiaa ini yukuan vi a ajan, kusɨɨ ini ni daa ka'an nu'u axin da... ñivɨ na tyu'un ityi yukuan kue'i nuu ni axin katyi ki tosa a ya'a sukuan tyi de ni kasa nuu sukuan tyi su'va sa'a nu majan jen da yukuan... iin yaku daja da iyo soma ɨjɨn... suni da iyo maa jen nku... jia'a ni tun nkuta'vi nuu daja tyi katyi daja nuu ni kuaa sa'a ni.

Suu kumi dani ta'an sava ntɨɨn ñu'un da yuku iyo nuu nee dani ya'a va, tan taji da jen sikayu da jin daa jen nkumi daa kuaa sikayu da jii yukuan sava ntu jia'a ñu'un jen sɨɨn va tun no'o no'onuu ñuu ya'a tyi ntuvi a kayu yuku maa tyi kueka tuni vi tyiji da tii. Viji suni kayu daa na'in yutun vi jen sava kumi kuatee vi nuu nee a ni tyi ntu jia'a ni a ke'e sa'a jin da ñu'un yukuan tyi kumi da ñivɨ xii ñu'un a de taji ki daa xii de sikayu kidaa ji kumi maa da kuaa xitɨɨn daa ñu'un maa sava ntu jia'a a tuku ñu'un.

A nute ta'an ini ni ko'o ni vi nute i'ni axin da yuku tatan jen sikitɨ maa jen ji'i maa jen tyinei tuni sava ntu tɨɨn na ni'in kue'i yoo.

Suu a maa yu'vi o ka vitan, sa'a da kaa nityi a vi a... iyo tan ka'an o jin iin ñivɨ ntu jini ki o jen iyo daja jen... maña daja tyi tava daja xu'un xiin ntiin... da ta'an ntu jini kuaa ni'i daja da kaa ya'a jen... xina'vi daja jen sukuan ni jen... tava da xu'un xiin ntii da ta'an ya'a.

Suu, da viko tana'an ñuu ni tyi ji... jiaa naka daa da ñivɨ sɨ'ɨ, ve'i tee, jen sava kuu ntu tyi kinoo daa yukuan jen, nuu kusɨɨ ini daa jen sa'a daa viko, katie'e daa, yaji daa, jen jiaan ta ji'i, na'i nantiñu kunimani daa da tana'an yukuan, da yukuan ni vi a sa'a da nuu. Ñuu ni tan tana'a da ta'an yukuan.

Kumi ni a kuvi da tii, da tiuun, a kuvi tyata, sto'o, tiuun sana. Da kitɨ ya'a ka'an daa to'o stila maa ganso. Kumi ni kitɨ, kumini ni kitɨ kutu, suni, da tiyu kua'an sa'a jen, suni, vi iyo sɨɨ ve'i. Tiuun maa tyi iyo sava da sto'o o maa jen suu kuatyi. ɨjɨn, Kanaji jen, kanaji sa jen nuu sɨɨ ini o sa.

Suu da a sikitɨ ini ni vi, kuaan tan... nakoo ni jen ntu natɨɨn ñama ñu'un jen nuu mii ki ni jen... N... sa su vi na va'a iyo kua jen kitɨ ini ni sa. Suni, a kitɨ ini ni vi ta, tan, iyo ki nuu kene o jen sa iyo ki ka daa tii maa... tan ki iyo i nuu axin sukuan, iyo kuaa da viji suni a kitɨ ini ni va nuu ñuu ni jen ne'in nakoo daa jen iyo sava jen jiavi o jen kuvi o ka kuso, soma, nejika nakoo nee o.

Suu... ka nityi nini ka vi yo'o kaa luli ka tyi na'in, tu'un ki vi axin yu jinu mi kivi jen ku nanta ki nusu da iyo nusu ku nanta ki iin tu'un vi ve nuu mii jen a kuka'nu kene nuu jen tu'un no'o vi iyo ka jin da kaa nityi ya'a.

Suu a ta'an ini ni kaji ni vi iin yuve stansia ka na maa kene d taji o jen no'o tuni tyi a kitɨ nute o jen tyu'un maa jen va nee kuii tyiyo jen sa'ao iin teya'a jen tyu'un nuu jen nu'u tuni va yaji jin xita.

Tun... daja yuku sa'a kue'i jin da, ɨjɨn, ñivɨ vi ita na'nu xiin o sava de nkuvi... tyi'i o majan xini o katyi da ñivɨ ña'nu tyi, iyo saa va jen kumi jiko xini o sa'a katyi daja.

Suu a jianini ni a jini ñu'un ñivɨ satiñu nuu ku'u vi xu'un tyiyo sava suu kuvi kuatee da satiñu daja jen na iyo nuu tɨɨn daja xu'un yukuan jen suu... sa kuvi tiñu sa'a de ntuvi xu'un maa tyi, xu'un maa vi a na sutyi na sutyi sava kana yujii, satiñu daja nuu ku'u.

Suu da ñivɨ a sa'a na suvi da ñivɨ xine'e tyi ntu taka da va, ta'an ni da tiñu maa maa jen, iyo iin ñivɨ jini ni jen va'a kuatee jini jin jen ntu iyo ni katyi naja iyo yu jin yukuan jen suvi kuvi...

Suu ña'an ni iin a nani e Hercules jie'e iin tee vijiee ah, maa nasuvi tyi jin a kanda dios vi jen kanta a jen nama da ta'an yukuan vi a nkɨ'ɨn na xine'e, pelikula maa nuu.

Suu a sa'a da ñuu ni vi, tan iyo iin yujin, tuno'o axin iin yujin nuu numi ki viji jen a sa'a vi a ñuu nu axin xi'na nuu tee ne tiñu kanta de iin yujin numi viji, jen tee nee tiñu jen nastutu da se'ya ñuu jen nakani nakuvi a iyo na tu'un iyo jen nasa sa'a sava nkoo ka da tu'un ni'vɨ ka ini nuu ntaka ñuu jen xitu'va daja sava, ntuvi yu'vi se'ya ñuu de na iin yujin nasɨ viji iyo jo.

Suu a kuvi ni nuvi va'a nuu ñuu ni vi, da ityi jika jia'a Niji Nuu tyiyo tuni iyo jen... na'a kuatee ñu'un on ityi tyi iyo tuni ɨjɨn, nkuvi tyi ñakɨn daja... nsa'a kaji daja nuu ñu'un soma tan ña'a kivɨ jen ntuvi iyo vii ka ityi i... ntu sa'a va'a to'o majan jen vitan jen no'o dani jin jin ityi tyi... ɨjɨn... tikua'yɨ kuatee jen no'o da kaa, sa numii ki da axin sa iyo ki ñɨvɨ. Jia'an ki Nijnuu jen no'o tuni daja. Jika tyiyo sava nee kuvi u'vi yo a ñu'un ityi a ne'i iyo ityi yukuan.

Suu maa jiaa na iyo vi'i da nuu kuña'a on dajan xine'ñu maa jen a sa'a dani va ña'an dani majan nuu iin yoo kaa luli nee dani sava ɨjɨn... sukuan ña'a dani majan jen tun ntu vi kene a ni nuu nee dani de sukuan kuvi jen, suni ini vityi suni kene, xine'yu nu.

Suu, ah... nasa sa'a daa da ve'i iyo nuu ñuu ni, ni'i daja a kuvi yutun jin ve'i yutun va ja a sa'a ka ñuu ni tyi vixin ka. Jen yatu ni nuu sa'a daa ka ve'i nama sa ntuu kue'e nuu. Sa'a daa da ve'i maa tyi vijin ka. Jen ñuu ni jen vijin jen sava sa'a daa, da yutun, ve'i yutun, yukuan va... ɨjɨn... sa'a daa ka ñuu ni ntaka ve'i jen... ɨjɨn, ve'i yutun vi, natyiso sɨɨ ka soma su yutun maa sa'a daa tava daa jen sa kene da yutun maa nakuiso daa je sa'a daa ve'i.

Suu a sa'a sava kuvi xita iin ni vi, xinaa tyiso ñe'e o, ñe'e. A nini axin sava nikoo a ni'i ji kivɨ tee. Tyiso ñe'e o, tyu'uin o kaka nuu jen kuni o naja kaka kuun nuu sava ntu kuvi xa tɨɨn, axin kuvi tyi'lo tuku de ntu ke'in ñe'e o jen de ntyi'yo jo ne kete, nakete o maa ja, jen vii vii nakete o maa kuaa kanei tisoo. Axin kuaa nene kaka maa jen sa'a ni jen ta'vi o maa vitan tyi iyo kaa ka'an da molinu jen yukuan tyu'un daja, de a noo ñe'e jen tyu'un daa maa noo ka maa. Jen jiaxii maa ka va maa jen sa'a ni jen kaje'e kato'o xita maa vii vii kuaa tɨɨn forma tiluu jen sava vii kuvi xita o jen vii yaxin koo saa va nuu ya e tuku jen ntuvi. Nkuvei vi'i. Jen tyiso iyo sava tee o xita maa jen de nkuvi jen sikokava tuku o xita maa de a nijia Jen, saa ni jen kuvi maa jen sukuan kuvi da xita i'ni maa.

A maa ni jen ntu jini ni tee ni yaa, soma nuu ni iyo da ta'an ka nuu ni jini da tee da yaa. Iñɨ da ñivɨ sutyi axin ñivɨ ña'nu jen kutu'va daa tee da yaa tyi ta'an ini da maa jen sava kutu'va daa tiaan ta koo ta'an ni axin kuvi o klutu'va o jen suni kuiya tiuun jen ta koo kutu'va.

Suu xiko nu'u jia'an vi da ita , da ita ka'yu yukuan, axin da ita... iyo... a ka'an to'o stila rosa, da yukuan. Axin suni da ita na'nu yukuan jen nu'u tuni xiko jo so ntuvi va'a te'ni vi'i o da xiko jo soma nu'u xiko tava ita na'nu.

Suu a... na ta'an ini ni tan, nsukua'a ni vi a... xine'e daa ñivɨ sikua'a ve'i yukuan ntaka ni da nta'an ini i so... ɨjɨn... jini vii tuni vi de... iin... inka... ñuu kua'an nu jen sɨɨn ka xine'e daa jen suni ta'an ntu kumi da a ñivɨ Ñuu Savi vi nu jen... a nta'an ini ni tun nsikua'a ni vi, sikua'a ni ñɨɨ, nuu Ñuu Ko'yo. Vi tan ityi ka jen nka'an ni Tu'un Ñuu savi nuu da to'o stilia yukuan.

Suu a sa'a jen kukueka ini ni vi tan jinini da kuatyi an tonii kaji daa, axin, suni a kukueka ini ni vitan, na iyo xu'un nuu ñuu, axin, nee kinu kuaan nu jen na iyo xu'un ta'an nu. Do nta kanu va iyo xu'un jen yukuan jen kukueka vi tyi tun vi ki nu na'in a kaji ro jen ntu ntaka va'a ni nuu kaji ro.

Suu a sa'a tan jiaa na iin ta'an vi a... xina'ñu ka jen jiaa ka xinoo tee nee tiñu. jinu daa, da nee tiñu nuu ve'i ñu'un jen sava sikaxin daja a ka'an da to'o kampana jen de nkuvi yukuan jen a jini ñivɨ a naa da ta'an yukuan. Axin jika tu'un naa. Jen sa'a ni jen kanta daa a na kuitɨ nuu ñu'u ne'yu yukuan. Nakuetu da jen jiaa daa de nkanta ñivɨ a ne'e, sava nuvi, jin an yajini kuaa kuaa. Jen jiaa da yasini a kusama jin a kuxini. Jiaa daa nute, jiaa da nute vixin, jiaa daa ji'i da ñivɨ yukuan jen jiaa ni da itɨ nuu kaa ñuu neyu. jen de kua'an daa ityi kutu. Jen jiaan daa nee da ita. Jita daa jen, jika je'e kanta ityi yukuan. Nuu kuvi ve'i daa jen suni, da tee vaji a jiaa te nuu, kiyu u ñuu neyu yukuan. Jen, de ntyiyu da jen tyi'i daa da ita maa, jen de nkuvi jen jia'a ñivɨ ve'i, ñivɨ nama, jiaa iin xita axin iin tikasun jityi iin na, iin a sa'a yaji jen yaji ntaka nuu, este... nuu ityi ku, kutu maa.

Suu da ita, jia'nu nuu ñuu ni vi, ita neka neyu, ita kartutyu, jin... da ita rosa yaa. Eh... Jiankpos nuu da yuu, jen jiaa nuu ne ni ya'a jiaa tuni, ita rosa ka taka nkuyati kivɨ da nana.